Taton tam djigimi hamde ka, be fu duni mabe ana jaha hede nogayi e johi do. Aɗe waawi wiide gooto oo noogay, goɗɗo oo noogay e tati, goɗɗo oo noogay e joy. <hesitation> ɗum ni woni jooni ka hakkunde ɗi <hesitation> ɓe tawatee.